Në ko'o nak tëjk yaj wobëy, në ko'o tijatyë myaj wa'atëp, në ko'o mëjk jue je'exyë este mëjk clavo, je'e myak judëp, je'e yëdun.